मुझे यह जानकारी है कि टाई कैसे बांधी जाती है। इसे बांधने का तरीका कुछ इस प्रकार है। टाई को गले में डालूँ। टाई को इस तरह से लटकाओ कि चोड़ी पट्टी दाहिने ओर। और पतली पट्टी बाई ओर हो। चोड़ी पट्टी को पतली पट्टी के ऊपर से आर पार करो। अब चोड़ी पट्टी को पतली पट्टी के ऊपर से लेकर नीचे की तरफ ले जाओ। चोड़ी पट्टी को फिर से ऊपर ले जाओ। चोड़ी पट्टी को फिर से ऊपर से मिल कर एक लुप बना लो। चोड़ी पट्टी को लुप से नीचे से निकालो। या फिर चोड़ी पट्टी को बना कर लुप से नीचे से निकालो। चोड़ी पट्टी को बनाए गए लुप से नीचे की या निकालो। सही से खींचकर सेट करो। अब दोनों पट्टियों को खींचकर कसकर बांधो। और लुप को ठीक से नॉट करो। टाई पहनने की यह आमतौर पर खास अवसर या कामकाजी माहौल में होते हैं। लोग इसकी शादी, पार्टी, ऑफिस या किसी उपचार का अवसर पर पहनते हैं। कुछ लोग रोज भी पहनते हैं। खासकर जो पेशेवर माहौल में काम करते हैं।